жаңалық одан кейін қайта ораламыз
таңғы шоу
жүрегім соғуда
өкпем жоқ тағдырыма деген
бақытты болуға
талпынып барлығына көнемін
мейлі қыс па қоңыр күз бе
жаз секілді өмір бізге жаным
саған жаным ғашықпын
қатты бауыр басыппын
көзді ашып жұмғанымша
сағынып қалыппын
маған уақыт бөлмесең
өзің бақыт бермесең
махаббаттың мұң дертінен
ауырып жалықтым
қайдан ғана жолықтың
күн сөніп қалса да
көз нұрың таңғы шуақ маған
адам көп болса да
сен жоқта жалғызсырап қаламын
кімге неге өкпеледің
жалғыздықты жек көремін жаным жаным
саған жаным ғашықпын саған жаным ғашықпын
қатты бауыр басыппын бауыр басып қалыппын
көзді ашып жұмғанымша
сағынып қалыппын
маған уақыт бөлмесең
өзің бақыт бермесең
махаббаттың мұң дертінен
ауырып жалықтым
саған жаным ғашықпын
қатты бауыр басыппын
көзді ашып жұмғанымша
сағынып қалыппын
маған уақыт бөлмесең маған уақыт бөлмесең
өзің бақыт бермесең
махаббаттың мұң дертінен
ауырып жалықтым
қайдан ғана жолықтың
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он
таңғы шоу
ал достар эфирде таңғы шоу
бізге қонаққа ғазизхан шекербеков келген болатын енді дәл қазір біз сағат тілі онды көрсетіп тұрғаннан кейін әсем нұрғалидан жаңалықтар тыңдап алайық
одан кейін әрі қарай таңғы шоуды қонағымызбен бірге жалғастыратын боламыз
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
полиция қарағанды облысындағы бала өліміне қатысты күдіктінің суретін жариялады деп хабарлайды тенгри ньюс
осыған дейін полиция қызметкерлері ұрланған баланы табуға кең ауқымды іздестіру шараларын ұйымдастырған
алты жүзге жуық полиция ұлттық гвардия кызметкерлері иттері бар кинологтар сондай ақ еріктілер қатысты
айта кетейік үш жасар баланың мәйітін полиция қызметкерлері сегізінші қыркүйек күні сағат он шамасында қарағанды облысының шет ауданында бұрма ауылының маңында тапқан
қазір күдікті ұсталды
еске салсақ бұған дейін үш жасар бала ұрланғаны мәлім болған
оны анасының қолынан жиырма үш жастағы ер адам жұлып алып кеткен
сопыжанов игентай кәрімұлы бұған дейін де сотты болғаны анықталды
ресей президенті владимир путиннің сөздерінен кейін бәйтерек атауы өзгереді
яғни байқоңырға салынып жатқан союз алты және союз бес орта және жартылай ауыр кластағы зымыран тасығыштарын ұшыратын зымыран ғарыш кешені елбасы нұрсұлтан назарбаевтың құрметіне аталатын болды
бұл туралы роскосмостың сайтында хабарланған
айта кетсек сенбі жетінші қыркүйекте путин мәскеуде болған қазақстанның тұңғыш президентімен кездесу барысында бәйтерек ғарыш зымыран кешенін нұрсұлтан назарбаевтың құрметіне атауды ұсынды
ұсыныс роскосмос басшысы дмитрий рогозин және цифрлық даму инновация министрлерімен қазақстанның аэроғарыштық өнеркәсіп министрі асқар жұмағалиевтың көзінше айтылды
жалпы байқоңырда союз бес зымыран тасығыштарының ұшу сынақтарының басталуы екі мың жиырма үшінші жылға жоспарланған
қажетті жер үсті инфрақұрылымы да жиырма үшінші жылға дейін болуы тиіс
ал союз алты зымыранын сынау екі мың жиырма бесінші жылға жоспарланған
қазақстанның сыртқы борышының өсуі экономистерді алаңдатты осыған байланысты қаржыгерлердің қауымдастығы елдің валюта нарығындағы аптаның қысқаша қортындысын ұсынған
өткен сауда апталығының қортындысы бойынша кейсте бір доллар үш жүз сексен жеті бүтін жүзден сексен екі теңгеге дейін көтерілді
бұл ретте орташа күндік сауда көлемі әдеттегі деңгейде қалған
қаржыгерлер өткен аптада теңгенің әлсіреуіне ішкі факторлар әсер етті деген болжам жасады
сондай ақ алдағы уақытта сыртқы міндеттемелер бойынша төлемдер көлемі ұлғаятынын атап өткен
мысалы сыртқы қарызға қызмет көрсету бойынша төртінші тоқсанда төлем көлемі жеті бүтін жүзден елу төрт миллиард теңге болатыны болжанды
ал үшінші алты бүтін оннан екі миллиард долларға бағаланған
оның ішінде фирмааралық берешек бойынша төлемдер екі бүтін оннан екі миллиард доллардан төрт миллиард долларға дейін екі есеге дейін ұлғайды
калининград стадионында өтетін қазақстан мен ресей құрамаларының матчына билеттердің барлығы дерлік сатылып кетті ойын нұр сұлтан уақытымен қыркүйектің тоғызынан онына қараған түні сағат он екі қырық бесте өтеді
казспорт арнасы тікелей трансляцияны көрсетпек
кездесу отыз бес мыңнан астам көрерменге арналған калининград стадионында болады
матч аншлагпен өтеді деп жоспарланған
спутник қазақстан хабарлауынша ресей құрамасы бірінші топта он екі ұпаймен екінші орында тұр
бірінші орында бельгия құрамасы ал қазақстан жетінші жеті ұпаймен үшінші орында
бұған дейін қазақстан кипр командасымен теңбе тең ойнаған болатын есеп бір де бір
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз эф эм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы
бүгін алматыда жаңбыр жауады он тоғыз градус жылы елордада күн жауын шашынды ауа температурасы он жеті градус нөлден жоғары
жұлдыз эф эм ән көңілдің ажары
баянсың ба жібексің бе еңліксің бе кімсің
әміріңді жүрекке жүргізе алмай жүрсің
менде үлкен арман бар білмейтіндер білсін
сол арманға жетуге сен жетіспей тұрсың сен жетіспей тұрсың
сен жетіспей тұрсың
сен жетіспей тұрасың жалғыз өзім қалсам
сен жетіспей тұрасың бір ортаға барсам
нең кетеді сыйлап жүрегімді алсаң
бір жетісіп қаламын ау сен жанымда болсаң
бір жетісіп қаламын ау
сен жанымда болсаң
ақылдым ау өзіңе
жетеді сенің ақылың
жеткізуге сезімді
менің де жетер батылым
құрметтім ау өзіңнен
кетемін бе көрмей еш құрмет
мынау бір кем дүниеде
жетісіп жүрген ешкім ешкім жоқ
сен жетіспей тұрасың
күндіз түні маған
құстай ұшып жетуге
жетпей жүр ме шамаң
көз жетпейтін көркің бар сөз де жетпес оған
қолдан келсе бір күні қол жеткіземін саған қол жеткіземін саған
қол жеткіземін саған
сен жетіспей тұрасың жалғыз өзім қалсам
сен жетіспей тұрасың бір ортаға барсам
нең кетеді сыйлаған жүрегімді алсаң
бір жетісіп қаламын ау сен жанымда болсаң
бір жетісіп қаламын ау
сен жанымда болсаң
сен жанымда болсаң
ақылдым ау өзіңе
жетеді сенің ақылың
жеткізуге сезімді
менің де жетер батылым
құрметтім ау өзіңнен
кетемін бе көрмей еш құрмет
мынау бір кем дүниеде
жетісіп жүрген ешкім ешкім жоқ
құрметтім ау өзіңнен
кетемін бе көрмей еш құрмет
мынау бір кем дүниеде
жетісіп жүрген ешкім ешкім жоқ
ешкім жоқ

ешкім жоқ
ешкім жоқ
ешкім жоқ
жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз
таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм де ств арнасында инстаграмда жас төмен сызықша қали парақшасында тікелей эфирдеміз
ақбибі хамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали және тағы бір қарапайым жігіт ерекше ы тыңдармандардың көрермендердің айтуы бойынша ерекше әнші ол ғазизхан шекербеков бүгін бізде қонақта
жиырма бесінші қыркүйек республика сарайында мхм ән кеші өтеді
билет сатып алуға асығыңыздар билеттер саны шектеулі
егер екі билет алсаңыз сіз концертке
бүгін і жақсы қойған сұрақтарға тағы да билеттер ұсынатын боламыз
иә билеттер келді ме не болды қанша билет келді екен

сіз анау ыыы камераларды ств арнасы түсіріватыр еді ғой бізді
аха иә иә иә жақсы рахмет
қанша билет келді
он билет мәссаған қандай жомарт жігіт
аты кім ол ақжол деген ыыы менің көмекшім мхм
он билет алып келіпті
бүгін біз жұлдыз эф эм радиосының тыңдармандарына көрермендеріне он билет сыйлаймыз иә ақжолдың атынан
иә хаттарыңызды жолдай беріңіздер күшті күшті сұрақтар қойыңыздар
руслан бериматов деген керемет ғазизхан сияқты ерекше әнші ыыы вокалдан сабақ беретін жігіт қосылған екен бізге ассалалаумағалейкум деп жатыр уағалейкумассалам
ы ғазизхан ыыы сені енді танып біліп жатқан ыыы халық біліп жатыр мына жерде иә
ғазизхан қай жерден екен дейді
мен оңтүстік қазақстан облысы қазіргі түркістан облысы мхм шаян райымбек ауданы алғабас совхозы қазіргі шақпақ деп аталады сол жерде дүниеге келгенмін
ассалаумағалейкум жәке ғазекеңнің жаңа көлігімен құттықтап қойсақ игілігіне мінсін дейді
рахмет жаңа ғана екеуміз көріп қайтып едік
ғазизханның көлігінің нөмірін айтайын ба жол патруль полиция қызметкерлері біліп жүрсін дегенім ғой
үш жеті газ
болды ал не болды ал айтып койдық ау
екеуі менікі ғой иә дейді амангүл көреміз
енді жақсы хат жолдасаңыз әрине иә
жол жүріп бара жатқан жолдас бала дарханға сәлем дейді сәлем сәлем сәлем
ыыы ассалаумағалейкум ыыы менің де ұлымның аты ақжол дейді
ы ғазизхан мырза өнер адамдары қияли келеді екен деген дегенге көзқарасыңыз дейді
сіз қаншалықты қиялдайсыз ерекшелігіңіз деп қандай қасиетіңізді айтар едіңіз
мхм қиял деген негізінді кез келген адамға жақсы деп ойлаймын
қиялдау керек армандау керек
қиял деген елестету ғой өзінше бір басқа бірдеңені жоқ болмаған нәрсені елестетіп жүріп соны бір күні қарасаң өзің көз алдыңа әкелесің
сондықтан менің қиялдарым ешқашан алдаған емес
қиялдап кету деген енді кей кездерде бір біреулер енді қиялды басқашалау түсінуі мүмкін
ол қиял жүрген деген сияқты
енді ортаң кейде қызық бомайатса ондай адамдарды кейде кейбір адам түсінбей ауру деп жатады
кейде кейде ортаң енді қызық емес әңгіме айтып жатқан болса өзіңнің қиялыңмен отыра бересің сол қиялың қызықтау болады
мына адамда диагнозы бар деп пе иә
ғазиз брат сұрақтар ұнап жатыр ма
болмайды деген темаларды айтып қойыңыз билеттерден айырылып қалмайық дейді
ммм бәрі болады
кез келген сұраққа жауап бересің ғой
жауап берейін
сұрағым ғазизханға анаңызбен клип түсіру ойда бар ма дейді бар
ыыы ассалаумағалейкум жәке ғазизхан сәлем бәріне дейді ооо шәкен қосылды бізге
шәке ассалаумағалейкум тигр аға қалыңыз қалай амансыз ба
ғазизханға нөл тоқсан газ деген шәкен аға ма нөмір ыыы бұйырыпты ыыы керемет көлік бұйырыпты сонымен құттықтап жатырмыз мына жерде
күніңіз сәтті өтсін
ыыы сұрайын дегенім ғазизхан аға осы жазғы демалысыңызды қалай өткіздіңіз қайда бардыңыз
ммм жазғы демалыста мен еш жерге барып үлгерген жоқпын биыл мхм
жаз бойы жұмыста болдым жұмыс істедім
әлия құдайбергенова деген продюссер әпкеңді танисың ғой танимын
алла жар болсын кешің сәтті өтсін дейді саған рахмет көп көп әпке
әлия қалыңыз қалай амансыз ба
газ аға қыздар барда әніңіз бітпейді ғой а
үйге қашан келесің мен ғой әйелің
сәлем жәке қалайсыз жақсы демалып қайттыңыз ба ем алсаңыз шипа болсын дейді
сәлем ғазизхан ақбибі өнеріңіз өрге шапсын концерт аншлагпен өтсін дейді аумин рахмет
нөл тоқсан газ не болды дейді
тұр есіктің алдында сеп серый дәу джип мініп алыпты
ы тоқсан жасқа дейін өмір сүретін болсаңыз алпыс жастағы ақылыңызбен отыз жастағы сымбатыңыздың қайсысын таңдайсыз дейді
түф түү екеуі де күшті ғой
алпысқа келген кезіңде ақылды болып әдемі жасыңа лайықты әңгіме айтып отырсаң кәнекей
жас кезіңдегі сымбатыңа енді ол сол кезде аңсайтын уақыт қой
қазір ы қазір жас жас кезімдемін ертең алпыстағы бұйырсын әумин
жарайды енді маған он билет көптік етеді екеуін берсеңіз қызыммен үшеуін берсеңіз жолдасым да барады дейді
еркекпін мен деген әніңіз қатты ұнайды соны тыңдап рахаттанып қайтайық құдай қаласа дейді лаура болды
оу жәке қалайсыз жағдайыңыз жақсы ма сізді көріп қуаныштың төбем көкке жетті қуаныштан дейді бұлай жоқ болып кетпеңіз
жанар мырзабаева қайырлы таң сізге де
сонымен ғазизхан шекербеков бүгін таңғы шоуда
қазір ыыы бір үзіліс жасап алайық одан кейін жанды дауыста ән сұраймыз кеттік
таңғы шоу
үнсіз тұнық түнде
бақыт іздеп бірге
барамын енді жаным кім кімге
тулап жүрек менде
бағынбайды емге
бақыттымын десем мен сенсіз
өтінемін сенбе
махаббатым сен ғана жаным
өзгелердің елеме барын
махаббаттың саламын әнін
өзіңе жаным
жанарымды шоқса да жалын
өзгелермен атса да таңың
шын махаббат лаулаған жалын
қалады жаным
қолын бұлғап арман
шақырады алдан
сенсіз қалай барамын барамын
аңсап күйемін жаным
айтшы жаным маған
мен көрген бақыт көрінбейді неліктен саған
махаббатым сен ғана жаным
өзгелердің елеме барын
махаббаттың саламын әнін
өзіңе жаным
жанарымды шоқса да жалын
өзгелермен атса да таңың
шын махаббат лаулаған жалын
қалады жаным
махаббатым сен ғана жаным
өзгелердің елеме барын
махаббаттың саламын әнін
өзіңе жаным
жанарымды шоқса да жалын
өзгелермен атса да таңың
шын махаббат лаулаған жалын
қалады жаным
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
ғазизхан шекербеков таңғы шоуда қонақта
ассалаумағалейкум ғазизхан бауырым келіпті ғой еркекпін әні дейді мхм бар еркектің гимні болды
қызға еліктеп кеткен біраз жігіттер жөнге келді
осы әннің екінші нұсқасын шығарсаңыз дұрыс болар еді ал
осы осы сұраққа мен жауап бергім келеді
ыыы маған еркекпін мен сияқты тағы да бір ән шығарсайшы дейді де ол қандай ән деп сұрақ қойғым келеді де олардан
мхм сол сияқты дейді де ол қандай болады
ммм бір ән шықты ғой енді жан жағын қайтіп қазбалай беремін оның мхм
ғазиз брат что там қыз үшін төбелескен кез болды ма ол дұрыс па негізі
қазір ұлдарға басқа бір қыздар үшін өзіңді ұрғызба деп тәрбие береді ғой дейді қалай ол дұрыс па дейді ааа
қыз үшін төбелескен кез болды
бір рет болған жоқ көп болды ол дұрыс
бірақ енді лажы болса төбелеспеу керек қой бірақ дегенмен енді арасында ы жаңағы намыс деген болады ғой мхм
сен өзіңше иеленіп осы қызға сөз айтып артыңнан біреу шығып ортаға түсіп жатса кез келген жігіт намысы болса төбелесіп кетеді деп ойлаймын мхм
тоқалдар туралы шығармаңызшы ән дейді
әйтпесе мына жігіттер қыздарына күнде айтып қоймай жүрер дейді
егер сіз кішкентай бала кішкентай балаға бүкіл өмір бойына бір ғана кеңес бере алар болсаңыз онда қандай кеңес берер едіңіз дейді
ммм қиын сұрақ екен иә қиын сұрақ өте қиын сұрақ
екі билет кетті ау осы қызға әдемі сұрақ иә
бірақ бір әңгімемен жауап түсіндіру қиын шығар өзіңмен
осы қыздан жаңа мынандай сұрақ келген ғазизхан
ыыы өзіңіздің ұлыңыздан ыыы ұлыңыздың бойынан қандай қасиетіңізді көргіңіз келмейді қазір өзің бойыңда бар соны ұлыңнан көргің келмейді
аха ол да ойналдыратын сұрақ екен

амангүл емес пе осы амангүл ғой ай бәсе ааа не ма біздің тұрақты тыңдарманымыз иә әрдайым осындай
әдемі әдемі интелекті қинайтын сұрақтар қояды
амангүл сізге екі билет болды ондай сұрақтар қоймаңызшы
екіге екіні қоссаң қанша көп қой сұрақтар болды енді ұйқтаңыз иә
әндерін тыңдағанда ерекше қиялға берілемін соған орай сондай сұрақ қойдым дейді
ғазизхан мектепте нешінші атаман болдың дейді
ой біздің кезімізде бәрі екінші атаман үшінші атаманбыз деген мода тұғын
ассалаумағалейкум ғазок бауырым кел ершат екеуміз отырмыз шәй ішіп дейді
ей жаным олжас пен жайна дуэті дейді бауырыма жалынды сәлем
ершатым менің құдай бере салған ақыным ғой құдай маған сыйлады ғой
түн ішінде такси ұстап тұрсам ғазизхан тоқтады дейді бірақ баратын жерімді айтып едім алмады өкпелеп қалдым
енді жол жөнекей болса алып кетейін деген шығарсың сен де
бір екі рет сондай апарып тастаған кездер де болды
бір ыыы кетіп бара жатсам бір и алдында бір қыз кетіп баратыр алға қарай асығып кетіпбаратыр да мхм артында екі жігіт келатыр
ол екі жігіттің оған арам ойы жоқ деп ойлаймын мен
ана қыз өзімен өзі қорқып кетіпбаратыр да безіп
сонымен тоқтадым да сонымен тоқтаған едім бірден сөйлемей отырып алды да менде соны түсініп тоқтадым анаған
сосын қай жерге деген едім жолдың бойында екен арғы жағында кішкене
соны мен де сол қорқып келатқанмын дейді иә соны түсіндім содан кейін тоқтадым сол сияқты тоқтау ғой ол
ғазиз аға сіздің әкеңіз сізді қалай еркелететін еді және ең соңғы ақылы кеңесі сізге берген есіңізде ме дейді
ааа негізі есімде бірақ ол мақал өте ауыр мақал бұл жерде айтуға болмайды
эфирден кейін айтып берші бізге айтып беремін
ал қалай еркелететін
ыыы еркелеткенде ол былай енді өзім үйдің үлкені болғаннан кейін еркелеткен жоқ бәлкім қаталдау болды
ыыы бірақ үйге қонақ келген кезінде сол кездерде кішкене еркелетіп ооо бұл жігіт бөлек ыыы бұл өзі қырсық ыыы
бұл мені тыңдамай қояды керек десе өзінің ойы бар бірдеңе деген сияқты ол бір өзінше мен сол кезде бір еркелетуі деп түсінетін тұғым
арма ағайын қазақтың маңдайына біткен асылдары мұқағали шәмші ағаларымызды өз көзімізбен көре алмадық дейді
сол кісілердің алтын жалы ғазизханның концертінде өнеріне тамсанып жастарға дәріптесек шіркін дейді
ой рахмет не деген күшті сөз
не болды мынау сен ы шамамен ұнаған хаттарды сұрақтарды ұнап жатса билет сыйлайық деп айтып отыр
ааа сегіз билет қалды аха
мә ғазиз брат ризамын намысқой екенсіз елімізде сіздей жандар көп болсын дейді
иә сөйтіңіздерші әумин
ассалаумағалейкум қазақ елі кеше ғана дүние есігін ашқан бүлдіршін бауы берік болсын деп әлдібек аяна арманқызы деп ат қойсын деңізші дейді
енді ұнап жатса солай болады ғой қойылады деп ойлаймын мхм аман болсын
мәссаған мен де такси ұстап ғазизхан тоқтаса ғой дейді
қазір де байтұрсын көшесінде тұрыңыздар дейін бе
ааа жәке еу ғазизханды сүйіп тыңдайтын анар қанатқызы деген қыз бар сіз ол қызды білесіз дейді
иә иә иә иә мүмкіндігі шектеулі қыз емес пе
ыыы дцп мен ауырады екі билет сыйлай аламыз ба дейді
алдында біз ы бұл қызға билет сыйлаған болатынбыз мхм ыыы
ыыы немен жаңағы коляскімен бұл қызды апарыпты концертке ааа апарып концертті көріп қайтыпты
міндетті түрде анар қанатқызына екі билет сыйлаймыз иә сөйтейік онда
алты билетіміз қалды
ал ыыы ғазизхан қатты шаршағанда не істейсіз саунадан басқа дейді
мынаған екі билет беру керек қой деватсаң
қатты шаршаған кезінде ыыы өзі содан басқа вариант аздау
анау өйткені маған біз ыыы менен сұрайды үйдегілер сұрайды неге бара бересіңдер осы саунаға деп
шымкентте әсіресе көп барамыз балдармен
маған ұнайтыны парға кіреміз де содан шығып бассейнге секіреміз мхм
парға кіреміз де содан шығып бассейнге секіреміз сол ұнайды маған ана ыстықтан мұздайға сол кәдімгідей адамды кәдімгідей еттерін жаңағы ана қандарын жүгіртіп бір оятады да шаршаудың бәрін алып қояды
біз соны айналып келіп істей береміз де барып шәй ішеміз болды сол қайталана беретін нәрсе маған ұнайды
бұйырса болашақта сізбен дуэт жазамын алла қаласа менімен жазу ойда бар ма дейді нұрладдин сағынов дейді
жәке менің сұрағым ұнамады ма сұраңызшы дейді
ыыы жаңа әкеңіз туралы сұрақ қойды ғой қалай еркелетеді және соңғы берген ақыл кеңесі енді жаңа жауап бердім ғой оған
ы газа ыыы маған ғазизхан шекербеков тоқтаса қайда барса да отырып аламын көлігіне дейді
түф не дейді мына жігіт жүргізуші дейді камилла ой айтамыз айт деген нәрсені айтамыз ғой
мектеп кезінде қай пәнді жақсы оқыды екен дейді
ыыы мен негізінде өзіме ұнайтын мұғалімдердің сабағын сол кісілерден ұрыс естімеуге сол кісілерді әдемі апайларды ғана оқитынсыз ба иә ренжітпеуге
сол кісінің ұрысқанын көргім келмейтін еді де маған ренжіп қалмаса екен деген сияқты мхм сондықтан сондай мұғалімдер бізде өте көп болды
толқын деген апайым болды менің қазақ әдебиетінен беретін сол кісінің сабағын жақсы оқып баратын тұғым
ой қандай күштісіз иә
ғазизхан шекербеков таңғы шоуда
жиырма бесінші қыркүйек республика сарайында жеке концерті өтеді
ал бүгін таңғы шоуда концерт беріп жатыр кеттік
таңғы шоу
құмарсың сонша құмарсың
ес түссіз ғашық шығарсың
шыдарсың қалай шыдарсың
басқаша болса бәрі
жылынамын деп махаббатқа тым артық
күюдің жоқ керегі мүлде
сүйгенімді біліп тұрып құмартып
сұрайсың көп себебін күнде
сезбестей қылып сүйші жайлап ешкім
мен де мәжнүн сен де ләйлі емессің
басқамыз мейлі күндер көшіп айлар жетсін
көңіліңнен жайсыз ойлар өшсін бірақ
құмарсың маған құмарсың
ес түссіз ғашық шығарсың
құмарта берме жыларсың
сүйе бер аңсағаным
айтшы маған құмарсың сонша құмарсың
онсыз да маған сыңарсың
шыдарсың қалай шыдарсың
басқаша болса бәрі
сезіміңді сездіргенде мың айтып
түн өтпейді күн шығады әрең
абайсызда аламын ба деп мұңайтып
сезіміңе тұншыға беремін
үнсіз кейде сенен кетсем деймін
сағындырып елеңдетсем деймін
бір сынақ
сенен кетсем саған елеңдеймін
сезіміңді санаң жеңер деймін шыдап
құмарсың маған құмарсың
ес түссіз ғашық шығарсың
құмарта берме жыларсың
сүйе бер аңсағаным жұмағым
құмарсың сонша құмарсың
онсыз да маған сыңарсың
шыдарсың қалай шыдарсың
басқаша болса бәрі
сонша құмарсың
ес түссіз ғашық шығарсың
шыдарсың қалай шыдарсың
басқаша болса бәрі
эфирде таңғы шоу
таңғы шоу ғазизхан шекербеков бауырымызды бүгін қонаққа шақырып алдық
жиырма бесінші қыркүйек республика сарайында үлкен концерт болады
музыкалық шоу
біреулер три д шоу жасап жатады четыре д шоу концерт концерт пе еді четыре д шоу
ал ғазизхан концертте музыкалық шоу жасамақшы
сол негізі жаңағы концерттің тизері деп жатады ғой өте күшті шыққан жасұлан сіз көрдіңіз бе
иә сол идеясы қалай туындады а жарнамасы ма иә жарнамасы ой бәрі мақтаватыр оны өте ерекше шыққан
мен қазір ыыы нс групп деген компания ма компания ғой
компания нұрсұлтан бауырым басқарады
ыыы сол жігіттермен жұмыс жасап жатырмын мхм
сол жігіттердің жасаған видеоролигі
ыыы маған өте ы трэктері істі бітірулері іскерліктері әрбір қайсы командадағы жігіттердің маған жұмыстары қатты ұнап жатыр
мен жалпы бұндай командамен ыыы осындай команданы аңсап жүргеніме біраз болған негізі
қасыма жігіттердің өзінің ыыы өзінің істеріне шебер
ыыы сондай бір жігіттерді қанша жыл болды былай айтқан кезімде қасымда сондай жігіттерді жүргеніме
осы бір сәті түсіп осы концертке ыыы руслан бауырымыз ысқақов бауырымыз осы жігіттермен таныстырды
сонымен ыыы осы концертке ғана осы концертті ғана жасаймыз бірге деп солай басталған шаруа еді
бірақ біз ары қарай да біраз мақсаттар құрып ары қарай да жұмыс жасауды қазір қолға алып жатырмыз
сондықтан мен жігіттерге мына елдің алдында көп рахмет айтқым келеді
алла қаласа біздің бастап жатқан ісімізге алла берекесін берсін жақсы болады деген ойдамын
әумин әумин жақсы болсын
ғазизхан бағана домбыра ұстадың енді гитара ұстадың бір ән айтшы тағы не бар
толық болмаса да үлгергенімізше қандай ән тыңдаймыз
оны мен қазір де өзім ойланып отырмын өзіңнің репертуарыңнан болмаса да мүмкін ы өзің студияда бір көлікте жүргенде ыңылдап жүретін әнің бар шығар әлі жарыққа шықпаған
так онда былай қылайық иә мхм
кеше ііі төреғали екеуміз бір ән жазған болатынбыз жақында
сол әнді мен енді айтып бере берейін кішкене құлағы үйрене берсін тыңдаған жандардың

әдемі ән сияқты гитара
кез қайда асық атып ләңгі ойнаған
доп теуіп тезек теріп арба айдаған
апыр ай түсінбеймін осы неге
мәңгілік бала болып қалмайды адам
есейген қандай жаман
парталас құрбы қайда сыныптағы
дос қайда шұрық тесік шұлықтары
солармен асыр салып ойнар едім
алдымнан бір шықса ғой күліп тағы
кетті ғой құрып бәрі
ал қазір сол қызықтың қайда бәрі
ішімді өртеп барады қайғы алауы
сағынады адамдар өткен шағын
қазіргі түрін көрсе айнадағы
қазіргі түрін көрсе айнадағы
кеше мен ғашық болған сұлу қайда
ол жымиса жүрегім жылынбай ма
ол ару маған қайтып жолықпай ма
оған енді басқалар қырындай ма
ол кездер бұрылмай ма
көршім қайда бір нанды бөліп жеген
дастарханда шырқайтын көңілді өлең
есігін қақпай кіріп тар үйінің
отыратын едім ғой төрінде мен
өтті ғой өмір деген
ал қазір сол қызықтың қайда бәрі
ішімді өртеп барады қайғы алауы
сағынады адамдар өткен шағын
қазіргі түрін көрсе айнадағы
қазіргі түрін көрсе айнадағы
қазіргі түрін көрсе айнадағы
түф керемет ой салатын ән екен
сөзін ершат қайболдин ағамыз жазды ма тағы да иә иә иә
өте әдемі екен
балалық шақты сағыну ғой
балалық шақты өткен шақты ностальгия ностальгия
мұрты өзіне жарасады екен дейді
ой осындай адам бар екен ғой айтатын рахмет
ыыы ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма дейді
ән айту әр адамға арман екен
әр кезде түсірмес кір ыыы бар арға бөтен
ғазекеңнің жоспарында бар ма екен
дәстүрлі әндер айту дейді бар ма екен
иә жалпы сол концертте сондай терме айтылатын бір несі бола ма бөлімі нұрболат абдуллин мысалы айтқан болатын иә бір бөлімін сөйтіп арнаған
мен негізінде домбырамен ыыы ән айта алатын қазақпын
бірақ мені домбырамен елестете алмайды
мен қанша домбырамен ән айтып қанша бір терме айтамын дегеніммен менің түсінігімде менің ойымша халық мені олай қабылдай алмайтын сияқты
бәрі бір ол жүрекке жетпей тұратын сияқты менің домбырамен айтқаным өйткені гитарамен таныған эстрадный таныған
ал енді мынаны да істей аламын негізі деген сияқты болып көрініп қалатын сияқты сондықтан отырыстарда
концертте программаңнан тыс халық орнынан тұрып ду қол шапалақ ұрып сұрап қоймай қойса орындап жібересің енді ол кезде орындап жібересің әрине
болды ғой жиырма бесі республика сарайында жиналамыз просто бәріміз орнымыздан тұрып қол шапалақтап бір терме сұрап аламыз иә
ғазизхан шекербеков таңғы шоуда жалғастырайық
эфирде таңғы шоу
еркекпін мен
тек бір сөйлеп жұлқынатын еркекпін мен
бір ғасырда бір туатын еркекпін мен
жауға сырын айтпай тұғын айтқанынан қайтпай тұғын еркекпін
тастан соққан біздің үй
зәулім алтын хан сарай
хан сарайда біреу бар
оу ханшадай
әкем жүрген еркекше
мен де жүремін дәл солай
еркек туар еркектен
заң солай
еркекпін мен қазағыма қорған болған
еркекпін мен сұлуларға арман болған
еркекпін мен аруларды биік етер
тек бір қызды сүйіп өтер еркекпін
тастан соққан біздің үй
зәулім алтын хан сарай
хан сарайда біреу бар
оу ханшадай
әкем жүрген еркекше
мен де жүремін дәл солай
еркек туар еркектен
заң солай
еркекпін мен қайғы мұңға берілмейтін
еркекпін мен артқа қарай шегінбейтін
еркекпін мен елім дейтін жерім дейтін
ешқашанда жеңілмейтін еркекпін
тастан соққан біздің үй
зәулім алтын хан сарай
хан сарайда біреу бар
оу ханшадай
әкем жүрген еркекше
менде жүремін дәл солай
еркек туар еркектен
заң солай
тастан соққан біздің үй
зәулім алтын хан сарай
хан сарайда біреу бар
оу ханшадай
әкем жүрген еркекше
мен де жүрем дәл солай
еркек туар еркектен
заң солай
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
мұрт қойыпсың қырлы
талай қыз саған сынды
мақта десең мақтайын
қойған мұртың жынды дейді шекержан ба
не деген ұйқас аты шекержан ба аты шекер ааа ойбой күшті күшті
марқұм апамыз енемнің ыыы енесі дейді екі апта бұрын айрылып қалдық дейді
сол кісі айтушы еді осы әнші кішкентай болса да әндері керемет деуші еді дейді рахмет
ассалаумағалейкум ғазизхан шекербеков келіпті ғой қош келдіңіз дейді рахмет
ыыы жаңа мына жерде жәке еу ыыы анау көпбалалы анаға бере салыңыздаршы екі үш сағат болса да концертке барып демалып қайтсын дейді ол кім екен
ол хатты оқыған жоқпыз есімін жазып жіберсеңіз иә жазып жіберіңіз
ы өзіңдей композиторлар қазір аз қаламың майлана берсін дейді
ғазиз махаббат туралы тоқтама жаз дейді өнеріңді көре алмағандар болып қалсын зидандай таз дейді
ыыы аллам ешкім де танытпай ақ қойсын өмірге келген анаңыз балапандарыңыз анасы әрдайым қасыңыздан табыла берсін дейді
өзіңізге қандай әніңіз ұнайды дейді
басқа әншілерден кімді ұнатасыз дейді
басқа әншілерден көп маған ұнайтын әншілер қазір біреуін айтып екіншісі қалып кетеді көп
билет қанша екен жәке дейді
бір екі билет алып бәйбіше мен тоқалды жіберейін лажы болса бір қатарда болмаса дейді
шымқалада студгородоктан гүл шоқтарымен барады концертке дейді
иә талай оянғанмын талай ұйықтағам да дейсің
аттося деген сұлу кыз қосылды бізге қайырлы таң аттося
ыыы шын айтамын ғазизхан еркексің сен дейді
ғазизхан шекербеков деген қазаққа керек әнші дейді түү рахмет
жәке салам біз нарядтамыз ғазизға сәлем дейді мағжан тайлақ дейді сәлем сәлем ммм
бүгін нөл тоғыз нөл тоғыз он тоғыз күні ғазизхан келді жұлдыз эф эм ге дейді
иә түү сондай күн бе бүгін иә мәә өте ерекше күн бүгін ерекше күн екен
әкеңізден плотно таяқ жеген кезіңіз есіңізде ме дейді
ыыы мен ы бір шапалақ кетті ау осы по моему есім сол кезде таяқ жедім ау деп ойлаймын өйткені бір иә таяқ жедім
жоқ сегізінші класта ма тоғызыншы класта ма біз анау өзімізше жігіт болып сезініп өзімізді сөйтіп жүріп ана биллиард ашылды да ол кезде өзі биллиардтар енді ашылып барлығы биллиардқа баратын кездер
мхм солармен кластастарымыз енді олар жағдайы жақсы отбасының балдары
солармен бірге қосылып достарыммен кластастарыммен төрт бес бала биллиард ойнадық біраз түнгі бір жарымға дейін бе екіге дейін бе сол жүрдік сол жерде балдармен
сонымен үйге келіп кіріп жаңағы ыыы әкем шықты сен қайяқта жүрсің деді де шешең уайымдаватыр деген сияқты ұрыспай ма
сөйтіп жаңағы бір мақтанышпен жауап берген түрім ғой балалармен биллиард ааа әкемнің шашы тік тұрып кетті шапалақ сол жерде кетті ау деймін
масқара сен сен мына жақта ыыы шешең тиынға тиын қосып базарда жүр аха еще квартирада тұрамыз сен болсаң биллиард
биллиардта жүрдім де мен байдың баласы құсап сол сол есімде сол шарик соғып келіп едің үйге келіп үйге келіп едің әкең сені соқты ғой сол иә
жалпы үйдің үлкені болғаннан кейін негізі көп таяқ жеген сияқтысыз дейін бе
әкеме қарағанда шешемнен көп таяқ жедім
өйткені ана базарда ыыы тиынға тиын қосып дарбыздың ақшаларын жеп қоятын тұғым мен негізі коррупциямен сол кезде айналыстым ғой мен
бала кезімде ыыы сөйтем де оны жаңағы сониға компьютер ойнауға соған алып кетемін мхм
сосын осындай ғана болды деп ұялмай қызармай алдап тұрасың да
сосын ол кеткеннен кейін барып жаңағы қасындағы саудагер жаңағы келіншектерден сұрайды ғой анау сауда жасады ма сөйтсем аналар айтып береді де ааа сосын сол отырған жеріңнен келіп мына шапалақ тиген кезіңде ыыы тағы или болмаса үйде күтіп алады
шымкенттен қырық жетінші мектептен сыдықов сәкен мен дәуреннен сәлем дейді ой сәкен мен дәуренге де жалынды сәлем кластастарым ғой менің
сәкеннен таяқ жегенмін айтпақшы ыыы сәкен боксер біздің ыыы
не бүлдіріп қойып едіңіз
жоқ екеуміз ерегісіп бала бесінші кластарда ол бірақ бала кезінен қатысады а жоқ алтыншы класта ааа
ааа икемі боксқа бар еді де сонымен екеуміз болмай бірдеңеге ерегісіп қалдық та ананы мен сәкенді жылатып қойдым
ол жылап қалды да сол жылаған кезінде ашуланып тарс тарс еткізіп ұрған еді ана екі удары да жақсы тиді маған
таза боксерский қойылған мынандай ударлармен ұрды да анау аха мхм
сонымен мен де бір екі анау көзімде жұмып алып оны да ұрғанмын ғой бір екі рет бүйтіп бүйтіп қолымды сілтей бергенмін ғой
сол бір екі жерлеріне тигенін білемін де бірақ енді оған менікіндей тимеген де оныкіндей тимеген екен де
класка келіп ана мәдениет секторы деген болады одан кейін жаңағы медицина да қандай еді сондай бір ондай сектор болады
баян деген қыз бар еді соған айтқамын ғой жаңағы мені келіп ана бетімді
намыстанып кеттім де ана сәкенге баршы дедім де сәкенге баршы өзімше сәкенді де реттеші
сөйткен едім басқа түк жоқ иә сәкенге кетті де мен өзімдікін туралаватқан едім баян көп ұзамай қайтып қасыма келді де онда дым жоқ қой
қатты төбелесетін ғазизхан шекербек таңғы шоуда жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз эф эм
кім сені сонша алдаған
құшағыма енбейтіндей
кім сені сонша алдаған
келе сала тергейтіндей
кім сені сонша алдаған
осыған да көнбейтіндей
кім ол кім
кім сені сонша алдаған
жүрегіңнен жай таба алмай
кім сені сонша алдаған
көңілімді қайтарардай
кім сені сонша алдаған
қалдым бәрін айта да алмай
кім ол кім
көзіме қара
шындық білгің келсе
сөзіме ғана
құлақ түргің келсе
өзіме ғана
ұнап жүргің келсе
ешкіммен ақылдаспа
өз көзіңмен қара
кім сені сонша алдаған
айналамын деп тағдырыңа
кім сені сонша алдаған
қарамастан бар мұңыңа
кім сені сонша алдаған
кінәлардай барлығына
кім ол кім
тек тек тек тек тек тек
көзіме қара
шындық білгің келсе
сөзіме ғана
құлақ түргің келсе
өзіме ғана
ұнап жүргің келсе
ешкіммен ақылдаспа
өз көзіңмен қара
көзіме қара
шындық білгің келсе
сөзіме ғана
құлақ түргің келсе
өзіме ғана
ұнап жүргің келсе
ешкіммен ақылдаспа
өз көзіңмен қара
көзіме қара
шындық білгің келсе
сөзіме ғана
құлақ түргің келсе
өзіме ғана
ұнап жүргің келсе
ешкіммен ақылдаспа
өз көзіңмен қара
таңғы шоу жұлдыз эф эм де

кешірім өтінеміз
ыыы мамасының баласымен сөзге келіп қалған күніңіз бар ма дейді қайрат нұртас дейді
қайрат нұртаспен сөзге келіп қалған күніңіз болды ма дейді
қайратпен бе жоқ
ыыы хабибтің бойына бара алмадық зато ғазиздің концертіне барамыз
хабиб тегін билет бермесе де ғазиз береді қазір дейді
мінезі былай қарасаң жайдарлы көрінеді өмірде кандай екен қызба мінезді ме дейді
бұрын қызбалау едім қазір басылдым
і бұрындары кішкене болмашыға ашуланып болмашыға тез тез бір эмоциональный дейді ғой сондай едім қазір кішкене өз өзімді қолға алған сияқты
не көмектесті кімнің ақылы кеңесі
мен негізінде ыыы психологиялық дейді ме сондай видеолар сондай адамдардың әңгімелерін көп тыңдаймын
және жетістікке жеткен адамдардың әңгімелерін көп тыңдаймын да мхм солар бәлкім көмектесті деп айтсам болады
себебі олардың өздерін басынан оқиға өткендерін айтады өзін мінездері туралы айтады солардың ішінде ұқсастық болады ғой кейде мен де сондаймын ғой деген сияқты
сөйтсем олардың дұрыс емес екенін сөйтсек біраз соны әлі де көп тыңдаймын
тәрбиелеу ғой өз өзіңді
қара мұртың қайратың
қара мұртың айбатың
қара мұртың тұрғанда
қарамай жүрген қай қатын дейді
еее қарамаса айтамын пока нормально
әкесінің баласымен сөзге келмей қалған күндеріңіз болды ма төреғали төрәлі дейді
менің бе мхм
кішкентай кезімде өз өзінше көбірек болды
жоқ төреғали төрәлімен сөзге келіп қалған кезің болды ма дейді жоқ жоқ дейді
сөйлегенде шешенсің осындайда сөз таппай қаласың ғой қинамай екі билет бере салыңызшы дейді
бес жыл болды жұлдыз эф эм мен бірге жүргеніме екі билет жәке дейді
ассалаумағалейкум жұлдыз эф эм қалайсыз жәке сәлем сұлу қыздар привет мадина досымова дейді
ооо саламатсыз ба бес жүз теңге ия таныдық
сексен екі жасқа келіп үйленесіз бе дейді
сексен екі анау күні мейрамбек ағам әдемі айтып еді тойда отырып ыыы көкеме риза болыватыр да
сексен екі жасқа келген кезінде адамдар жаңағы ыыы ойбай енді өліп қалатын шығармын деген сияқты өмір ар жаққа қарай дайындалыватады ол кісі өмірін баставатыр ғой дейді де
жаңадан бастап жатыр мхм өйткені ол керемет қой мен мен де қызықтым ырза болдым мхм
ассалаумағалейкум ғазиз ы концертіңіз ойдағыдай өтсін дейді
сізге шынайы тілектеспіз шынымен де бағана бір тыңдарманымыз жазғандай дейді қазаққа керек әншісіз ғой дейді
ассалаумағалейкум концертте қандай жаңа әндер болады қанша жаңа ән болады дейікші жаңа әндер болады ғой енді
біраз жаңа ән болады біраз жаңа ән болады
ааа жаңа әндерімнің әрқайсысына өзімше ыыы көңілім толады және ұнайды деген сенімім бар
ғазизхан красавчик жігіт сахналық образы ұнайды дейді
ғазизханға риза болдым тоқал аламын дейді алсын жағдайы бар ғой дейді
қашан алатыным белгісіз ол маған алатындарының жалпы ұнайды
бір рет айтып қалғанмын тағы да айта аламын мхм
шамасы келіп тұрса рухың жетіп тұрса неге алмасқа
ал енді жаңағы анау тоқал алды екен мынау алды екен жас қыз алды екен деген сияқты жігіттік жаңағыдай ермелік емес
таза бағу керек қағу керек дейсің ғой иә жауапкершілік
былай дейді ғазизханға риза болдым тоқал аламын дегеніне дейді
дәл қай күні екенін айта алмаймын дейді
қуаныш жаманқұлов қайрат нұртасын ыыы қайратты қайрат нұртас жасаған ғазизхан ғой мойындау керек
ассалаумағалейкум жәке қалайсыздар ғазизхан сәттілік атыраудан сәлем дейді
билеттің бағалары қаншадан екен дейді
билеттің бағалары қаншадан
екі мың негізі кассир кейзет ы сайтына кірсе жалпы барлығы жазылып тұр
ыыы тоқалды елдер нәпсі қандыру үшін қызығады негізі жесір қалмасын тентіретпес үшін
сонымен достар бүгін бізде қонақта болған ғазизхан шекербек бауырымыз ыыы
бүгін он билет алып келген болатын бізге мхм сыйлыққа деп
біз ыыы алтауын сыйладық төртеуі қалды оны алдағы уақытта ертең арғы күні ыыы тағы да билеттер береді бізге құдай қаласа ыыы
енді бір жиырма билеттей уәде берген береміз деп мхм ғазизханның адамдары